Andé nué d'solit porte niente, porte büte ël custüm natüralment së ses bun a nué, së ses nen bun a nué, prima dë tüt vade nen, ma pöi niente a i va gnüne atresadüre, a basta mach ël custüm da bagn o se völe büté le pinne, pöle anche duvré le pinne për esi pi sicür ënt ël ënt ël nué o fe lon che dëve fe